Ţí beëwín injí bëlant cáaran bun pëënjuŋ mëëwelí usumbi ambii mëëmbá, amëcúnk bárek unjúŋ pël këbáaf këbaf uwul cáarun ţí bëënjuŋ ţí bëëwínjí: bëlant. Pën mbáa ţíwul këënjukën ñaankaatan, ndookalëdu ákaka apee pëëncár kak ţí bëënjuŋ ţí bëëwín injí. Diná kalëdu ndáank káande bëënjílan káakalëdu. Ţí bëënjuŋar ngëëntëb ngëëmëënţ dáanangun káakalëdun ndí túukaarun pëënde, káalundu ndi túukaarun pëënde ngëënjuŋ ngëëntëb ngëëmëënţúngun.